Nyamu iria mendete kurithia muno ni ngombe. Ngombe ii raida nyingi na ngombe ni mbega ningiira mundu. Ngombe ungigura kaii gacau. iyo niyo mbega wirithirie we mwenyewe. Werithiria ngombe nuguka kumivaicithia Wamivaicithia. vuva wa mlevi kenda. ngombe nigukura gacau kengi. Ngombe ino yagia gacau. vau nivo utonga wakwa ukuuma ngai angindeithia. Ningukama iria nakama iria ninguthie kuendia iria riria ringi tukinywa. Ngombe iria riria ikurya ngombe iyo niirakinyanga thumu niirathondeka thumu thumu iyo ninguvira mugundari thumu iyo mugunda wakwa watungana thumu thumu iyo ningwendia. <noise> Gacau tutu. igiuka kuciara ria kairi ria kathatu ningwendia ngo <hesitation> Gacaukaria ino ingi yo ciara ningwendia ngina. Ningwona mbia. Navivinyiririka ningwendia ngombe ningwiruta thina nayo. Ngombe ni ithiesaga kuracia ngombe nituthiesaga kuvaciria ciana nacio. Ana nginya tue enyewe nituiracagiriria nacio. Ngombe nimwendu ngombe muno tondu ngombe ndi madhara mengi. Ukavuta kumimenyerera na ukamiga itherete nathiku ino ngombe niiratumirwa nyomba mbega muno nginya tacia ino twitaa zero grazing. Iyo ni ngombe igwikara vau ii ntheru ukamithambagia na thumu ya noaga ruuu ikoragwa ii mbega muno na ni nyingi. nuvira mugundari iyo ingi wendie. Thumu ya ngombe ni mbega muno tariria mundu arekera gwake mugundari fertilizer niekira kanini muno. Koguo ngombe ii vaida ya si. Iria ninauga ngombe ni irutaga. Iria iria kunywa. niukwendia iria ngombe wa iyo Nii gukura tucau ngombe weeyo niigutuma nginya we mwenyewe ukurwe wina wira wa. Kuvuta. Ngombe wa iiyo niigutuma. Ukurwe utaiguikarwa woogwo tu ndeee utainakuria uguikati tondu wara ngombe yaku kina. wathie gutuira ukiuma gutuira nourauka guiciria dogika iyo. Iingi ninthie gukama. Ninthie gukama atia dagika iyo ingi ureciria uria ngombe iyo yaku, igwi kati. Rucio kirauko ringi vanduva gukira kuthii kwa aka aria engi ureciria uria ngombe iyo iguiikara. Vandu vatheru wega. Ureciria ngombe iyo yaku uria igukorwa ii vandu vatheru maii ndwi maundu mau monthe ngombe nimbega na ngombe nie nimwendu kurethia ngombe na anawe na ngwirire urethie ngombe wone vaida ya ngombe. Ngombe ii vaida nyingi muni ii thumu ii iria ni iturutaga thinari nukuthie kwendia ikurute thanri. urivire ciana fees. Uthie ana nginya ukienda mwanake akienda kuracia and thiku ino nituraracia ng’ombe. icio nicio nu <noise> twina faida yacio. Thengiu.